Ty-ty soany zane ty hampandanja ty asa tikany naho ty fiainatikany henany zao satria fa be loatsy teknôlojia henane zao mandeha be loatsy, tokony le mahasoa aloha le asa antegna aloha zay vao ho miitasy amy teknôlojia amy zao fotoane izao satria laha vo atao, asa toa atao antsirambine lasa tsy misy dikane, namae tsy misy dikae zane